د اوبو رنګونه یو حساس او ښکلی هنري وسیله ده. د کار لپاره باید ځانګړی کاغذ وکارول شي چې اوبه جذب کړي. رنګونه باید د اوبو سره حل شي تر څو نرمه بڼه ولري. رسمول له رڼا خوا نه پېل شي او ورو ورو تیاره شي. رنګونه یو له بله سره ګډېږي، نو احتیاط پکار دی.